மலேசிய உணவு வகைகள் மலாய், சீன, இந்திய மற்றும் உள்நாட்டு போர்னியோ தாக்கங்களின் துடிப்பான கலவையாகும், அதன் செழுமையான சுவைகள். மஞ்சள் மற்றும் எலுமிச்சை போன்ற நறுமண மசாலாப் பொருட்கள் மற்றும் உப்பு, காரமான மற்றும் மணம் கொண்ட கூறுகளின் சமநிலை; தேசிய உணவான "நாசி லெமாக். தேங்காய் பால் மற்றும் பாண்டன் இலைகளில் சமைத்த நறுமண அரிசி, பெரும்பாலும் சம்பல் மிளகாய் விழுது, வறுத்த நெத்திலி, வேர்க்கடலை மற்றும் வெள்ளரிக்காய் ஆகியவற்றுடன் பரிமாறப்படுகிறது;